Arsentiin jooni so a ƴeewii ɗun, raneeɓe ɓuri heewde ton. Nden non finaa tawaa erop oo, kamɓe duu ɗun ɓe njahata jaale mun. Walla aɗa waawi wiide bome kertanaaɗi ɓe ɗii kañun e jimi ɗii du noon non.